velkomin í Kastljós við ætlum að vera á pólitískum nótum í kvöld enda er stutt í

í þingsetningu og ný ríkisstjórn tekin við hingað eru komnir fulltrúar stjórnarandstöðu Oddný g Harðardóttir frá Samfylkingu Þorsteinn Víglundsson frá Viðreisn og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir frá Pírötum velkomin takk við erum að fara inn í þingvetur eftir tvennar kosningar á einu ári stjórn sem spannar hið víðfræga pólitíska litróf kannanir sýna

og átta prósent stuðning við þessa stjórn

fyrir ykkur í stjórnarandstöðunni Oddný hvernig er að fara inn í þennan vetur það er bara fínt ljómandi gott og ríkisstjórnin fær fljúgandi start og

búin að sjá stjórnarsáttmálann og hann kallar vissulega á mjög margar spurningar stórar spurningar bæði efnahagslegar og eins bara um önnur mál stefnumál þessarar ríkisstjórnar svo boða þau mikil útgjöld og við erum akkúrat á toppi hagsveiflunnar þannig þetta er þetta er ekki góð blanda og við munum auðvitað veita þeim aðhald í öllum en ég kvíði því ekki að fara inn í þingveturinn ég bara hlakka til Þorsteinn í þessum stjórnarsáttmála er

nokkrum stöðum vikið að svona þverpólitísku samstarfi talað um nefndir sem eiga að vinna náið saman í stjórnarskrármálum og ýmsu öðru þetta er svona vinsælt í upphafi nýrrar ríkisstjórnar ég man nú að þið gerðuð það líka

að þetta muni takast núna við munum bara nálgast þetta með jákvæðum formerkjum

og við treystum

að það sé meining á bakvið þessar yfirlýsingar tilhneigingin hefur nú reyndar verið sú að þegar leita á þverpólitísks samstarfs þá er það oft líka leið til þess að skjóta málum bara á frest og

eins og í stjórnarskrármálinu að það eigi bara að ýta þeim á undan okkur eina ferðina enn það hefur verið gert áður meðal annars í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar þar sem lítið varð úr úr verki í slíku en vonandi bara veit þetta á gott og hljómar bara alveg ágætlega og ég held að almennt megi segja með þau verkefni sem þessi ríkisstjórn hyggst

upp með að þau eru fæst hver þannig að

það sem skortir hins vegar á eins og Oddný kom ágætlega að það er engin forgangsröðun og þetta er mjög eitraður og hættulegur kokteill þegar gera á hvort tveggja í senn að lækka skatta og hækka útgjöld það er held ég það sem mun reynast þessari ríkisstjórn líka mjög erfitt því að hagkerfið

er á toppi hagsveiflunnar það er margt sem bendir til þess að það fari svona vera með neinar hamfaraspár að það geti kólnað og þá verður mjög erfitt að samþætta þessi stefnumið og því miður virðist stefnan vera mjög mikið ábyrgðarleysi í því að þessi útgjaldaloforð eigi að fjármagna í raun og veru með eigum og láta svo þá næstu ríkisstjórn þar á eftir eftir vandann að fjármagna þessar útgjaldaaukningar til í fréttunum áðan vegna þess að stjórnarandstaðan fer með formennsku eða mun fara með formennsku í þremur fastanefndum Alþingis ferlið á bak við það fyrir okkur voruð þið ósátt við það hvernig stjórnarflokkarnir nálguðust þetta samtal við ykkur varðandi þessa nefndarformennsku við vorum einna helst ósátt við það að það væri verið að boða ný vinnubrögð það væri verið að boða aukið samstarf við stjórnarandstöðuna og styrkingu

þingsins kannski styrkingu stjórnarandstöðunnar líka gagnvart meirihlutanum og og aðhaldshlutverk stjórnarandstöðunnar gagnvart framkvæmdarvaldinu það væri hægt að hugsa sér að veita okkur fleiri formennskur út af því að samkvæmt þeim úthlutunarreglum sem sem gilda um nefndarsetu og nefndarformennsku og annað slíkt að þá var sanngjarnt að láta stjórnarandstöðuna fá þrjá

fyrir okkur horfir þetta þannig við að það er ekkert nýtt í þessu okkur var boðið að taka og við buðum upp á nokkra valmöguleika um eitthvað sem okkur hugnaðist betur heldur en það sem stjórnin bauð okkur en það stóð ekki til að koma til móts við það og að því marki fannst mér þetta ekki bera merki

um einhvers konar samkomulag eða samningaviðræður á milli stjórnar og stjórnarandstöðu væri að ræða eða einhvers konar samstarf heldur var þetta miklu frekar að stjórnarandstaðan gat valið hvort hún tæki þessu tilboði eða tæki því ekki en það var ekkert annað í boði sko núna bíða margir spenntir eftir að sjá fjárlögin sem sem verða lögð fram á fimmtudag hafið þið fengið að sjá eitthvað sjá tölur eða verið einhvers konar samtal við ykkar flokka um hver til dæmis forgangsatriðin forgangsatriðin í nýju fjárlagafrumvarpi Oddný nei nei við höfum ekki fengið að sjá neitt við erum bara að svona geta okkur til hvað þarna verður með lestri sáttmálans þeirra en mér finnst reyndar mjög athyglisvert þegar þau tala um ný vinnubrögð og þverpólitískar nefndir og síðan eru sjö dæmi talin upp í í sáttmálanum og það eru verkefni sem þau geta alls ekki komið sér saman um eins og orkustefna eins og

miðhálendisþjóðgarður og stjórnarskráin við við við stjórnarandstaðan við eigum að að fara inn í þau mál sem þau geta ekki komið sér saman um en það er engin þverpólitísk nefnd um sjávarútvegsmál um landbúnaðarmál eða um Evrópusamvinnu og gjaldmiðlamál þannig það er svona það sem þau geta ekki komið sér saman um það er sett í þverpólitísku

nefndirnar en fjárlögin ég meina í Fréttablaðinu í dag er vísu ekki haft eftir neinum en talað um hugsanlega fimmtán milljarða útgjalda aukningu meðað við fjárlögin sem við sáum síðast svona hvert heldur

þetta fé muni fara þetta er kannski það sem var viðbúið að myndi bætast í fjárlögin við vinnsluna frá síðasta það er erfitt að segja til um þetta án þess að hafa séð nokkuð og ég ég verð að segja að ég hefði viljað sjá eða heyra eitthvað frá stjórninni fyrr um hvað stæði til vegna þess að við höfum svo stuttan tíma til stefnu til að vinna þessi fjárlög að þeim mun lengri tíma sem stjórnarandstaðan hefur til að setja sig inn í málin þeim mun betur og hraðar getur fjárlagavinnan gengið fyrir sig

mjög erfitt að segja til um hvort þessir fimmtán milljarðar

hvort þeim sé skynsamlega varið ef við vitum ekki í hvað þeir fara eða hvað á að koma á móti og hvaðan á að taka

var náttúrulega tillaga að stjórnin myndi í raun halda áfram með fjárlagafrumvarpið sem sem fyrri ríkisstjórn hafði hafði lagt fram hvers vegna eiginlega óskuðuð þið eftir því að hún myndi leggja fram eiginlega algjörlega nýtt fjárlagafrumvarp hver er að ykkar mati kosturinn við það ég held að það sé

sé bara nauðsynlegt hér er ríkisstjórn sem

með gríðarlega kostnaðarsöm loforð í stjórnarsáttmála að hún leggi upp sínar pólitísku áherslur strax í upphafi

það sem er ekki síður mikilvægt að sína eitthvað á spilin varðandi þá fjármálastefnu sem hún ætlar að vinna eftir ég held að það sé

við megum ekki gleyma því að hér er í gildi fjármálastefna sem þingið samþykkti meðað við yfirlýsingar þessarar stjórnar þá munu fjárlög næsta árs og þá væntanlega fjármálaáætlun ganga mjög gegn þeirri fjármálastefnu og þá er mjög mikilvægt að stjórnin komi strax fram með sínar pólitísku áherslur og hvernig hún ætli að vinna

spurning um þrennt þetta spurning um lög um opinber fjármál og því fylgir að ný ríkisstjórn þarf að setja sér sína eigin fjármálastefnu eins og Þorsteinn

auki snýst þetta um ábyrgð að ríkisstjórnin taki ábyrgð á sínum eigin fjárlögum og sé ekki að skýla sér á bakvið síðustu ríkisstjórn og nota það bara alltaf sem einhverja afsökun fyrir því hvernig hlutirnir eru heldur bara gangist við því að þetta séu hennar áherslur og þá þarf hún líka að leggja þær fram svo loks er þetta líka spurning um upplýsta ákvarðanatöku og gagnsæi að fyrsta umræða ef hún færi fram byggð á gömlu frumvarpi án þess að við vissum hvað

hvernig stæði til að breyta henni þá er þessi fyrsta umræða til einskis og þá er tíminn sem myndi sparast af því að mögulega leggja fram gamla fjárlagafrumvarpið og breyta því svo í annarri umræðu hann verður að engu út af því að við erum að ræða bara úrelt frumvarp og það er bara einhver skrípaleikur sem við vorum ekki tilbúin að taka þátt í svolítið svona skrítið að að bæði stjórn og stjórn og stjórnarandstæða væru að koma með breytingartillögu við stefnuplagg fráfarandi ríkisstjórnar það hefði verið skrítin staða en þessi þingvetur hvernig

hann þróast

á tilfinningunni að þjóðin sé þreytt á á pólitík ég held að þjóðin sé ekki tilbúin í aðrar kosningar í nánd en það þýðir það ekki að við sleppum því að takast á á Alþingi við munum

auðvitað halda áfram að gera það

við höldum áfram að tala fyrir okkar stefnu sem er ólík stefnu ríkisstjórnarinnar og við höldum áfram að að reyna að koma okkar stefnumálum framar hvar verða svona helstu áherslur ykkar á þessum fyrsta vetri við við erum auðvitað sammála því og ég held að allir flokkar á Alþingi séu sammála því að það þarf að setja aukið fjármagn í samgöngur heilbrigðismál og

menntamál eins og eins og ríkisstjórnin segist ætla að gera en auðvitað skiptir máli hvernig það er gert við viljum horfa á hvernig aðgerðir til þess að vinna gegn fátækt og hvernig við ætlum að taka á ójöfnuði vaxandi í samfélaginu og vinna að auknum jöfnuði hvernig ætlum við að hafa umgjörðina í kringum barnafjölskyldur aldraða öryrkja húsnæðismálin þau hafa ekki sýnt á spilin þar þar verðum við að svara stóru vandamáli sem er eftirspurnarvandi þar og er bara stoðin undir félagslegan stöðugleika og efnahagslegan líka í sjálfu sér það er það er mál sem við leggjum höfuðáherslu á og síðan eru það auðvitað atvinnumálin og umgjörðin í kringum atvinnugreinarnar Þorsteinn ætla þessir tveir flokkar fara í til dæmis Evrópuvegferð á þessu kjörtímabili stjórnmálin snúast auðvitað um þær breytingar sem við teljum að séu nauðsynlegar í samfélaginu ég held að Evrópumálin verði kannski ekki þar efst á baugi enda er alveg ljóst að

er yfirgnæfandi andstæða á þessu þingi gegn frekari skrefum í þá átt það sem er hins þverpólitísk sátt um flestallt sem stendur í stjórnarsáttmálanum það er ekkert flókið fyrir þessa þrjá flokka að ná saman um það því flestir flokkar á þingi gætu náð alveg ágætlega saman um þessar áherslur það sem er meira athyglisvert er það sem er ekki minnst einu orði á í stjórnarsáttmálanum og

engar umræður um breytingar í sjávarútvegi eða landbúnaði það er engin umræða um hvað eigi að gera hér varðandi gjaldmiðilsmál vexti peningastefnu og annað þess þetta eru gríðarlega mikilvæg verkefni fyrir stjórnmálin á næstu árum því það má heldur ekki gleyma því að þegar við tölum um þessar áskoranir sem við erum með eitt er hagstjórnin og við missum ekki tökin á þessu eina ferðina enn þó svo það séu veruleg hættumerki í áherslum þessarar ríkisstjórnar þar en það er líka þegar kemur að þessum framtíðartækifærum að leggja áherslu á hugverkaiðnað og annað þess háttar að það

að skapa þeim greinum viðunandi starfsskilyrði sem eru einmitt sambærilegir vextir og gengisstöðugleiki einhvern vegin öll öll sammála farandi inn í þennan vetur ég get tekið undir margt af þessu sem hér kemur fram og við þetta má kannski bæta það má ekki gleymast hvers vegna við kusum og þar eru ekki öll kurl komin til grafar við eigum eftir að fara ofan í á uppreist æru málinu og hvers

vegna dómsmálaráðuneyti sá sér ekki fært að veita mér né stjórnskipunar og eftirlitsnefnd upplýsingar um þetta mál fyrir kosningar og heldur ekki á meðan stjórnarmyndunarviðræðum

er stjórnarskráin ónefnd sem skiptir okkur að sjálfsögðu miklu máli mannréttindi almennt ég held að við þurfum að hafa virkt aðhald þar og loks þessi hér þrjú verðum mjög dugleg að halda að stjórninni sem kannski er ekki í frjálslyndari kanntinum í

ykkur öllum kærlega fyrir komuna það verður spennandi að fylgjast með þinginu í vetur takk fyrir að koma til okkar í Kastljós takk gott kvöld Listaháskóli Íslands opnaði verkstæði sín fyrir almenningi eina kvölstund í síðustu viku þar kynntu áttatíu listamenn bæði

og núverandi nemendur listaverk sín og aðferðirnar sem þeir nota við sköpunina Guðrún Sóley leit við jæja Sigurður Atli það er líf hérna í Laugarnesinu hvað er að gerast hér í kvöld

Listaháskólans haldið í fyrsta skipti þar sem að verk nemenda þannig að í samhenginu sem þau koma úr það eru prentverkstæðið hérna hérna fyrir aftan okkur er

við ætlum að litast hér um og heyra í listamönnunum ég er að gera verk í upplagi

sömu myndina og

svo set ég þær hérna undir þetta í þennan bunka í kvöld

pressast pappírinn niður hérna er ég komin með einhver eintök af sem er í lok kvölds flutti Elísabet Birta Sveinsdóttir gjörninginn skríðandi á ég var einhvern veginn að gera verk þar sem ég var kannski að setja sjalfa mig í þannig spor

líkama minn og var yfirleitt kannski á fjórum fótum það var svona einhvern veginn eitthvað svona sem varð algengt að kom fyrir í verkunum einhvern veginn

þróa einhvern veginn verkin mín á þann hátt að ég myndi ekki þurfa að

í þeim sem horfir að það gerist kannski meira svona í þessu millibili á milli áhorfandans og svo hlutarins í rauninni geri mig bara alveg eins nútral og ég held ég geti þó ég aðlaga mig þannig

á þann hátt til að líka taka burt þetta ein pæling var líka að ef barn myndi til dæmis sjá verkið myndi það hugsa hey kona að skríða er hún ljón en ekki hugsa hugsanir sem kannski við hugsum þegar við sjáum einhvern nakinn eða þú veist á fjórum fótum í einhvers konar niðrandi